السيارة مكوناتها الرئيسية أهم حاجة العجل والدريكسيون والبدلات والعصاية الفتيس طبعا الكڤر من برا الصاج الإزاز المساحات البطارية الماتور طبعا الماتور أهم حاجة.